Ny karazana alika rehetra tsy voatery ho namana mahafinaritra daholo satria misy ny alika mora tezaina mba hahay hiara-hiaina amin'ny olona, misy ny alika tena zatra an'ilay fiainana tsisy fif- tsisy fianarana, tsisy fifehezana eny amin'ny fiaraha-monina eny, ilay alika mirenireny ireny